Matt, léegi nag ma jël gaas, waaw. Su gaas bi jeehee daal, ma jël matt, waaw léegi-lee am am kërin toggee ko, waaw. damay use jën damay use jën jën de dama koy use. Tamaate, tamaate njamb, bu doom bi, waaw soble, poobar, jiñjeer, laaj. Yooy dama ko dee use torob ci togg bi, waaw. Ndox ndox moom du ñaa du ñaatal kii bi <hesitation> ndox moom ndox de foo laal fu nekka lay jëm. <laughs>